हमरा मनपसंद व्यंजन छे दाल भात चोखा। ओकरा बनाए में जादा टाइम नि लगे छे। बहुत कम समय में तैयार हो जाई छे बहुत स्वादिष्ट लगे छे खाए में बहुत बढ़िया लगे छे। बनाए में कम समय लगे छे दु सिटी लगाबो। त चावल तैयार होई जाई छे चोखा तुरंत तैयार। होई जाई छे खाए में बहुत बढ़िया लगे छे।